Muhim jidan al nas ihawulu isharuqu waqit hanal inkiqabat waqit bi azzulu duʼasahum da finshan dabas bidisum biʼezulun nadum al bi dauru amma kan mina kula geʼet fil bet da dadda nadum al ma mustahab ilga hubas kabirum da bigdar bi shilleyi nas wa biju biʼezzulu wa khalas hubas dole le hum bi ta bu amma kan humma bas marago da bi khudu nam.